<hesitation> <noise> Mbola siary nandeha tany ivelagny ah, fa magniry fosiny zashy ao hoe hoavy agny, fa misy havagnay izay tontognay zay zashy matetika magndeha amignany eo amy indroa isa-taogna eo izy magndeha amignany da isake mandeha izy de eo amin'gne vola raiky eo ze faharetagn'ny diagny, vola raiky da mipody.